मोर् जानल शैक्षिक विषयके नाम यी हैं। नेपाली, गणित, इंग्लिस, बिज्ञान, सामाजिक शिक्षा, अर्थशास्त्र, जीव बिज्ञान, भूगोल, एतिहासिक शास्त्र, कृषि बिज्ञान, रसायन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, व्याकरण आदि।